मीत अपडू कमरा मा हल्कू नीलू रंग पंसद करदू किलेकी नीलू रंग बहुत अछू लगदू मेरा कमर जू भी चीज छन हल्कू नीला रःग से मैच भी करदा। ये वजह से मि हल्कू नीलू रंग करदू।